Vosa, vosa apitato vurarivere, era riroara rutue usiara kovoara, guruvara oara oupapeira oaraia pekuri turupasa auruvara voriva opitara ari vosa vaisiro evaisiro opitaisiro. vosa vosa, koruis viapau evakopape ra vaisi ourive vais topusa vaisia ukaiosa evaisi karuisi, a vaisi aiorive evaisi koruisi ari vosa erakope ra vaisi orivere ra vaisiva kareuvere vaisi epapa, vaisi eparivere ra ave uritaua voava va ourivere vaia etokasisa. Vaia etokasiuvere or va tovo, uritara tovotovorivere oisiraro kepa isivaro ra va ivaraia rasi vikiu, vaia rasi- vikiuvere arereita purupure paupa saita varaita evara uritara. Ari opitasi rutu opitasi aisa pegerivere ra vaisi kuririvere ra vari sopeara varaia pigirivere ra vavai-a oriu evaieta a rovia, ari atope uriaia uvuivu pau ra oirara aiori o Oiraia, oiraia, oira tovorivo etokasia ra oiraia tuituiu riro vuvuara evara katopeara vosa vara kasirivere, ari ea varao uvuipau tapo ra tutara tutara purari rea, rea govukoaroia opitato vara, vara sioivere sioivaia ra osiare gare goru tuta eva oa uvuipai ra va pura varaiava govukoara evoava kovoara. Riroara rutueia kovoara evara eraia opitato. Vorutuva govukoar evara eraia opitato. Voratuva govukoar eisi ruture viaraia. Ra uvuipau tapo ra vaisi kurikuri ra vaisia, vaisia av vaisia avero tovotovori ave bilasara oritoa-ra vova aioara o uvuipau ra vara patamuri ra va aiori evara opita rutu vosa vaisi kuririvere oire eisi ui ave opita usiaro kovoaro-papeira.